कै भी ऑटोमोबाइल का चैसिस का सभी प्रमुख संयोजन छन। ये मा इंजन, ट्रांसमिशन प्रणाली का घटक जन कि कलच, गियर बॉक्स, प्रॉपेलर सॉफ्ट, एक्सेल, नियंत्रण प्रणाली जन कि ब्रेक और स्टेयरिंग साथ ही साथ वाहन कू ससपेंशन सिस्टम भी शामिल च।